Nakke nu ku ngai a nganre nganre a juku' ka ballo na to' injo pole punna juku' tunu injo mange ni tunu'-tunu' nampa ni dahu lada lalangang na nakke, nganre ja juku'-juku' tunu pakunjo punna battua gae' atau battua mekang ka ballo to ku sakring punna nakke to'ji injo nguppa juku' na nakke to'ji pole angkanre i, nkkae to'ji pole antunu-tunu i ri diallekang balla ku inni punna nganre a ka ballo to ni sakring punna tabbala ki jari punna maing mi injo ku tunu-tunu juku' ku ku keo tommi anungku, <hesitation> anak-anakku mange aringku, kakangku, ammaku, ku keo tokmi mae injo nganre supaya ballo to' ni sakring punnaa takbala ki nganre sekre keluarga nakke juku' nu biasayya ku tunu injo juku' lajang, juku' loka-loka, juku' coringang juku' sarisi todo' na nu paling balloa injo juku batu, <hesitation> ballo kalia intu ni tunu-tunu nampa ni kanre rung kluarga iya nakke iya injo ballo ku kanre juku' tunua ka battu ri ca'caddi ja sanging nganre pakunjo, nampa injo juku sarisia injo pada juku sarisi, lajang, punnaa nu tunu-tunui nu ballo daging na Apalagi punna ni ee ni campuru lada, anua injo pole paling ballo ee juku' batua selaing kanre riek to biasa ku ngai pada kanre-kanre nu ringang injo, pada jalangkote, ka ballo to kusakring injo jalangkote a ka injo jalangkote a nu asli ri kampong ku to'ji tu kunjo to'ji pole akbaju jari ballo to' i ni sakring punna gitte la lampa malli ri anunna taua